<noise> Tamin'ny jan-janoary efatsy ambin'ny roapolo sy roarivo teo igny moa zay <noise> i mpanjaka vavy Margerette tsy amin'ny fitondrany koa ka henany zao zay dafa i mpanjaka lahy Frederick faha folo izay zany zao ro mitondra ny firenena Danmarka henany zao